هل من المهم دراسة الأدب، أم أنها مادة عديمة الفائدة؟ لِمَ أو لِمَ لا؟ دراسة الأدب مهمة، لأنه توسع مداركك وتعرفك على ثقافات وأفكار الناس الأدب يعلمك كيف تعبر عن نفسك صح، سواء بالكلام أو الكتابة، ويخليك قادر على فهم الناس بشكل أكبر